أفضل فجدان مفاتيحي على فجدان هاتفي المحمول، لأن الهاتف يحتوي على معلومات مهمة مثل: جهات الإتصال، الصور، رسائل، المسجات، بينما المفتاح يمكن يمكن تبديلها بسهولة، لكن فجدان الهاتف ممكن يسبب مشاكل كبيرة في التواصل مع العمل.